La mieritseritsy ny teny ady tsay iaho da ny problemo lako problemo bevata ny tonga atsaiko ato voalohany ohatsy hoe misy hadisoa nataonao zao la miady tsay avao anao hanao akory toy hanao akory valiny toy hanao akory fipky ny toy